വിവ ഹ ജിവിതമ് ലോ ഏന്ഥോ മുക്കിമഏനന് നിര്നയമ്। ഇദ്ദര് വേക്തു ല ജിവിതന്ദമ് കരസി ഉന്ദേ ഏന്ദുകു। സിദ്ധമ് ഔതുന്ന് അപ്ദു ഉകരി കോകോ രുകുരുന് ഛീ പുരുതിക തേലിസുകോവദമ് അവസരമ്। ഇന് നിര്നയമ് സുകമയന, സ്തിരമയന സമ്ബന്ദന കി ദരിതി ഇസേ ഏന്ദുകു സഹയ പദുതുന്ദി। വിവ ഹാന് കിമുന്ദു തേലിസുകോവല്സിന കോന്നി മുക്കിമഏന് അമ്ശലു ക്രിന്ദ്ജിവിദന്ഗ ഉന്നയമ്। ഓകതേ, മേക്തിഥോമ് മര്യു സ്വബഹമ്। ഭ്ഹഗേസ്വമി സ്വബഹമ് ഏലന്ഗുതുന്ദു തേലിസുകോവദമ് മുക്കിമ്। വാര് ഉത്തദിനി ഏലന്ഗ് നിര്വൈസ്തരു സ്വബഹപരന്ഗ ദയഗ് ഗലര സഹനമ്ഥോ ഉന്നര। ഛ്ഹിനവിശയര് ലോ കുദ കോപമ് അസഹനമ്ഥോ ഉന്ത്തേ മ്വവിശത്രു സമസ്യ ലു ഏര്പദേ അവകശമ് ഉന്തുന്ദി। കുതുമ്ബവിലുവലു മര്യു ജിവ നശയിലി। വാരിക്കു കുതുമ്ബുമ്ഥോ യേവിദമയന സമ്ബന്ദമ് കലിഗി ഉന്നര। കുതുമ്ബവിലുവലു, അഛരലു, സമ്പ്രദയലുന് ഏന്ഥവരുകു പാതിസ്തുന്നര നേദി। സ് തേലിസുകോവദമ് ഛല അവസരമ്।